जे हमारे कदै पंडो किची चीज चिपकके भी रोलो। आचे से रोलो चुपके। ते टेटुके हामे बिम्नबार ओलो डार्के धारिये दो। तेतली क्रदे दंगसे धोए। जो से दंगसे जलो दगोये।